<noise> कुछ चाय के प्रमुख नाम इस प्रकार रहते हैं। मसाला चाय, अदरक चाय, इलायची चाय, हरी ग्रीन टी, काली चाय, दूध वाली चाय, लेमन चाय, सादा चाय। तुलसी चाय, बटर चाय, मिंट चाय, गुलाब चाय, चाय लट्टे, सहद चाय, क्रीम चाय। इन चायों के विभिन्न स्वाद और गंध हुएत हैं। जो विशेष रूप से स्वस्थ के लिए लाभदायक होत हैं।